ƙidən, shirin, kwan, fudu, vad, zudu, gatkasa daudafudu, kutkuvida, guma, guma ayowo gayi, guma ayawo shirin, guma ayawo kwan, guma ayawo fudu, guma ayawo vad, guma ayawo zudu, guma ayawo katkasa, guma ayawo kutkuvuda, gumu shirin, gumu shirin ayawo gayi, gumu shirin ayawo shirin, gumu shirin ayawo kwan, gumu shirin ayawo fudu, gumu shirin ayawo vad, gumu shirin ayawo zudu, gumu shirin ayawo katkasa, gumu shirin ayawo dandafudu, gumu shirin ayawo kutkuvida, gumu kwan, gumu kwan ayawo gayi, gumu kwan ayawo shirin, gumu kwan ayawo kwan, kumu kwan ayawo vad, gumu kwan ayawo zudu, gumu kwan ayawo gatkasa, gumu kwan ayawo danda fudu, gumu kwan ayawo kutkuvida, gumu fudu, gumu fudu ayawo gayi, gumu fudu ayawo shirin, gumu fudu ayawo kwan, gumu fudu ayawo fudu, gumu fudu ayawo vad, gumu fudu ayawo zudu, gumu fudu ayawo gatkasa, gumu fudu ayawo dandafudu, gumu fudu ayawo kutkuvida, gumu vad, gumu vad ayawo gayi, gumu vad ayawo shirin, gumu vad ayawo kwan, gumu vad ayawo fudu, gumu vad ayawo zudu, gumu vad ayawo katkasa, gumu vad ayawo dandafudu, gumu vad ayawo gutkuvida, gumu zudu, gumu zudu ayawo gayi, gumu zudu ayawo shirin, gumu zudu ayawo kwan, gumu zudu ayawo fudu, gumu zudu ayawo gatkasa, gumu zudu ayawo dandafudu, gumu zudu ayawo kutkuvida, gumu gatkasa, gumu gatkasa ayawo gayi, gumu gatkasa ayawo shirin, gumu gatkasa ayawo kwan, gumu gatkasa ayawo fudu, gumu gatkasa ayawo vad, gumu gatkasa ayawo zudu, gumu gatkasa ayawo katkasa, gumu gatkasa ayawo dandafudu, gumu gatkasa ayawo ƙutkuvida, gumu dandafudu, gumu dandafudu ayawo gayi, gumu dandafudu ayawo shirin, gumu dandafudu ayawo kwan, gumu dandafudu ayawo fudu, gumu dandafudu ayawo vad, gumu fudu ayawo zudu, gumu fudu ayawo gatkasa, gumu fudu ayawo dandafudu, gumu fudu ayawo kutkuvida, gumu kutkuvida, gumu gutkuvida ayawo gayi, gumu gutkuvida ayawo shirin, gumu gutkuvida ayawo kwan, gumu gutkuvida ayawo fudu, gumu gutkuvida ayawo vad, gumu gutkuvida ayawo zudu, gumu gutkuvida ayawo gatkasa, gumu gutkuvida ayawo dandafudu, gumu gutkuvida ayawo kutkivida, Danarnak, dnanamak naguma shirin, danamakna guma kwan, danamakna guma fudu danamak na guma vad, danamak naguma zudu, danamkna guma katkasa, danamakna guma dandafudu, danamakna guma kutkuvida, danamakna guma, danamakna guma gayi, nanamak naguma shirin, danamakna guma kwan, danamakna guma fudu danamak na guma vad, danamakna guma